بریکونه د حرکت د درولو لپاره کارېږي. کله چې بریک فشار سي، نو بریک پډونه یا ډسک ته نیږدې سي. په بایسکل کې بریک پډونه د ټایر پر حلقه فشار راولي. دا فشار د ټایر حرکت ورو کوي یا دروي. په موټرو کې ډسک بریکونه ډېر کارېږي. د پډونو او ډسک ترمنځ اصطکاک رامنځته کېږي